Opaete kua raɨ raɨ reta, oime amogue arape oñeeva, oimevi pɨtu yave oeñeeva, erei opaete jaereta oyokua, iñoeni, oime vi oyokua reta ikuaru rupi, jaeramo jokoropi, oyokua reta jare oyomboati reta, oyopi vaera opaete joropi